Aretigna mpahazo ny piso ndraika zagny tsy dia mahay loatra zaho fa mety hoe aretigna mahazo biby jiaby ihany koa aretigna mahazo ananjy, ôhatra hoe haromontagna koa. Zay koa zao aretigna mpahazo ny piso satria mahakasika- mety ho biby jiaby zagny.